الوظيفة اللي انا شغالة فيها حاليا هي وظيفة الترجمي. <hesitation> طبعا انا مستمتعة بيها جدا وهي وظيفتي وشغفي وتعتبر يعني عصارة خبرتي في الحياة. أنا مش بس شغلاها كـ علشان أنا دراساهي، حابة ان يكون عيندي لغات من وانا وظغيرة، وباحب نتعلم لغات. <hesitation> فالبنسبة لي الوظيفة دي بتحققلي ربح وبتحققلي الهدف اللي انا حباه واللي انا عاوزاه.